Láhã lùã iã çiónhå ðuinà guiâ søã juáhã tsøã manã laihà ðuinà jonã nénå jmónà jnanhà iã lùã chíà çínã ææà æà jonã jmoå nénå çáhå jonã líã ðùnâ jonã çuã zaihà nainhå jonã nénå guiâ nonê iã juáhã jnanhà iã lùã maùnã mønã tsùã iã lùã guiâ guiohà tùhå joà juáhã tsouã motor çióhå iã jonã nénå jmoå iã líã ðùnâ carro jonã sùà nenã taã mønâ ziaâ iã jonã nénå jáhå taã ziaã jáhå taã liã ðønè carro jonã ðuinà guiâ søã juáhã jnanhà janê laã jonã nionê tùhå nainhå jonã tióhå eå lùã iâ çuáâ tsouã láhå lùã ðuínà laã ziaã iã lùã paâ ziaã iã minhàiã lùã ziaã énhå gónâ tsouã énhå gónã tsouã ñanã çiónã tsouã ñanã óhå laã tùhå ñánã tsouã ziaã iã lùnã paâ minhà nénå éhã juøè tsouã tùhå çiánâ tsouã çiáhå ñánã tsouã ñanã uã çióã tsouã iã jonã nénå çáhã jonã ðønè iã jonã nénå guiohå táhå tsouã jmaønã nainhå lùã noê táhå tsouã gasolina guiaâ çáhã jonã líã jmóâ taâ iã lùã motor jonã liónã baâ neinâ iã lùã çianå guiohà çounã ðuinà guiâ søã. Laê lùã chíà søã nionê chíà toúnâ søã tùhå chiâ nionê ñanã chíà toúnâ søã tùhå tùhå nanê nonê guiaâ çáhã jonã leínà mønâ tøê iã ðønè tsouã jonã chíà søã guiohà tùhå ninê jonã ñanã søã chíà tùhå nanê nénå guiohà çánhã jonã mønâ tøê jñáâ leínà mønâ tøê jñaè iã jonã ñanã uã jmoå tsouã søã einã joà tsøã íã tsouã laã daã joà tsoå ñanã laã joà jeinè iã tsùå íã tsouã iã jonã nénå liónã pahâ iã líã ziaã nonê iã lùã tsùà uå çoè jonã uå iã lùã tsùà çonå jonã iã jéã tsouã einã jiáâ tùhå nanê guiaâ çáhã jonã jéã tsouã láhã tsùå íãs ñanã iâ lùã tùhå ninê jonã nionê guiâ uå nionê guiaâ çáhã jonã taã tùâ liáhå jøè chíã jonã guiohà tsouã mønâ tùhå tsùâs çuuã zaihàðùnâ çuuã zaihà ðuinà jonã ñanã chíà nionê iã lùã zíâs ninê juáhã jnanhà parabrisa iã jonã zíâs mønã tùhê guiohà mønã tùhê jiáâ jmùnã guiaâ çáhã jonã taã ziaã iã liã líã çióhà tsouã iã çióhå chíå juøå lióã bahâ iã lùã tióhå guiohà tùhå nainhå çounã ðuinà guiâ søã iã nenã jnánhà dihå ninâ nénå iã guiohà maùnã mønã tsùã jonã ñanã guiohà iã lùã ðùnâ iã lùã tsùà çínã æà. Ziaã iã tsùà çínã æà ziaã iã tsùà jínã æà ziaã iã tsùà tùhå jñáâ laã tùhå çiáâ æà laã çóhã tíã paâ iã laã pahâ laã jonã lùã guiohà iã lùã iã tsùà æà nionê liónã taã tiánã pahâ ðuinà iã tióhå nainhå jmáhå çinå jmáhå çounã nianhå motor jonã iã lùã jmonå taâ guiaâ çánhã jonã líã jmósâs taâ çonã reã iã laã lùã ðønè guiaâ çánhã jonã líã ðønè carro jonã nénå jonã chíà çounã iã lùã siã lùhå iâ jonà lùã zánhã tsouã iã jonã jmoå tsouã tsøã jaínã einã joà tóhå nionà tsouã tsoè janê laã jonã nionê guiaâ çáhå jonã jñiaè iã jonã nénå tsùà ñanã oã çánhã jonã ðønè jonã tsùà nenå iã lùã iâ æå tsouã lùã láhã lùã carro pahâ ziaã iã jonã nénå iã lùã juáhã jnanhà iã ðùnâ ðanã ñanã ziaã jonã oã iã tohå tsouã velocidad çáhã jonã ðønè zaihà jonã chíà palanca jonã iã jonã jmonå tsouã lùã iã lùã ðùnâ láhã niónã tsouã ðønè nenå palanca jonã lùã nénå çounã jonã jmaønã acelerador iã jonã eå tsouã mønâ tøhê niónã tsouã ðønè zaihà ñanã uã niónã tsouã ðønè guanâ jon chíà çounã iã ziáhã nionê iã lùã jmaønã freno freno jonã eå tsouã mønâ tùhê niónã tsouã lùã jianè ñanã. Uã niónã tsouã iã lùã ðùnâ tsouã çounã guanâ iã jonã chíà çounã iã ziáhã nionê iã jmaønã guiohà closts iã joã eå tsouã mønâ tùhê iã tóhå tsouã velocidad çióhå palanca janê laã jonã guiohà carro jonã nonê iã lùã chíà tùhå nanhê iâ lùã iâ tohå tsouã lioà ñanã iã lùã tùhå ninê jonã nénå jonã niánã iâ jonà guiâ motor ñanã nainhå çoè motor jonã nionê nénå iã lùã guiâ çounã iã lùã jmaønã radiador nainhå jonã tiáhã tsouã jmaønã çáhã jonã taã líã tsaiè carro jonã jonã líã ðùnâ çoønã reã guianâ ninâ juáhã tsaiè nénå iã jonã eínã iãjonã nionê ñanã tsùà bahâ liónã iã minhà guiohà nainhå carro jonã tsùà uå iã lùã jéã tsouã tùhå ninê tsouã uå minhà lùã jéã tsouã tùhå nanê nionê guiohà carro jonã janê laã jonã tsùà nionê iã lùã láå jøè nienâ jmaùnã minhà líã çuùhã tsouã guiaâ çáhã jonã jnianè søã ñanã oã çáhã jonã soúå uå ñanã uã ziaã jonã nionê iã lùã sioúâ tsouã uå çióhå çuoã tsouã ñanã ziaã paâ nionê iã lùã jmonå tsouã çióhå çióhå jmaùnã minhà jonã çáhã jonã souå ðanã uå jonã nonê jahê laã jonã nionê guiohà carro ziaã iã lùã chíà çounã jmaùnã minhà çuùhã tsouã. Cáhå jonã aínå mønâ tùhê niónã tsouã mønè juøå iã líã ánå tsouã niónã tsouã tsoè tùhå chiâ jiánã liónã bahâ iã lùã ziaã guiohà nainhå carro jonã iã lùã tøå taâ iã líã manè tsouã ziaã iã jonã manã guiâ çounã pantalla minhà çáhã jonã líã jéã tsouã einã juøå líã ðùnâ tsouã ñanã jahê chíâ jonã nionê guiohà çáhã jonã naúnâ tsouã soúnà jonã tióhå bocina jmáhå çinå jmáhå çounã iâ lùã jnaùnà iâ lùã çínã jnaùnà naínhã jonã tióhå bocina jonã lùã naúnâ tsouã ziaã carro nionê iã manã jlánhà minhà iã jonã guiâ clima jonã líã jmonå tsouã çúhã nianhå ñanã líã jmonå tsouã tsaíã nionê mønâ tøhê láhã lùã jmaønâ iã líã niónhã guiohà iã jonã laã nenã páhã lùã iã lùã guiohà ðuinà guiâ søã láhå jøè carro iã lùã ziaã oå ðuinà guiâ søã ðùnâ çióhå gasolina manã chíã tsouã tuâ laã nionê guiohà ðuinà guiâ søã laã iã lùã jmonå tsouã çióhå gas iã çanê tsouã çounã tançe guiohà gas çióhå iã jonã ðùnâ ðuinà laã ñanã manã jmonå tsouã tuâ laã nionê iã lùã jmonås çióhå johà guiuã iã çióhå jonã líã ðùnâ carro nonê. Janê laã jonã manã jmonå tsouã juáhã jnanhà iã lùã choúhås çiónhå søã lahê lùã choúhå tsouã oå çounã iã lùã çóhå tsouã naínhã guiohà jmonå tsouã cargar iã lùã batería guiohà batería jmonå cargar nénå çiónhå iã jonã manã ðùnâ jánhå tiuã tsouã mánhå tióhã gasolina ñanã tiuã tsouã mánhå çóhã gas manã çóhã çióhå søã bahâ tsouã jonã çióhå søã jonã nénå iã jonã manã ðùnâ carro liahê lùã guiohà carro çahà jmónà jnanhà guiohà carro iã çanhê lioà lùã volteo carro torto çahà jléã iã jonã manã çóhã lùã jmaønã disel guiaâ raã jonã iã lùã tønå guiohà iã jonã nióhã çóhås jonã laã nenã pahâ lùã láhå jøè neinâ iã jmaønã iã lùã tiáhå tsouã ðuinà guiâ søã laã.